<hesitation> ega vanuene aonanai, ka ra’va kau baga da vavine baga da bouda gema ava kapea isai ra kapea nai gema ve’au gava vaida nonoa dada gema vavai. Isai nobo’o e <hesitation> nobo’o, makedi e gava gava gemaa kore isasi gava da nono a dada ureme da venia da urame dada, vaisi dada, kau da mi garau garau da vanua nai gemia garau garau a’adada ela gogo paura da eda abi isai va’au na ka gema korea a. adina. va’au na ka isai a’a pawa da vovavai va’am dada vaid gema kora n oku, urame da ia ega vanua de urema dada boudada, gema kore dauga gema va’au ema gana, ema gana viusau da vida gemai gema gana ko semo va’au rea ema gana eda pep ana gema abia noku ai gema ra’asai pawa nai gene gogo. Ia kuka gaga’a da, inu, inu do ra dada boudadai eda vairearea. Gava na nonoa na ka ero a’anana nobo’o da ia isa da vanua da kael ga da ega nobo’o na babaganana kanobo’o bolo viuna, ve’auna ago da boadadai a’anana. Kaunai roa’va, kaeganaroa’va nobo’o da vaida ka poa ka ko’ore roa’va kagana ka nobo’o, erani va ka pou va ka ko’ore va, erani ero na ka pouka ko’ore e aiadina, isiau gan na ka gema korea vanua na a’gananai abuna ka boubou ka inoku, isai a’anana ega ebona. Urame da eda nobo’o vegana gai eisa eda gana isai eda ve’au ovinai a’ananai eda gana abu egena, kano baga ege nai eda nobo’s aga agada eda abi ra’a ega vanua na aganana, ia nob’o na i’inana gava naka nonoa gaga vemai ema isa ava kapea isa vavia. Ra da eda kapea ega vanua na aonanai karu babaga da isai a’a araurama da gegau venida va gevaonda a’a gava na da gema vavaia gave nana, da kaisaku a’anana a’a gava na eugu va urema da eduruni da va geva vaive iada eda ova kapea gava na nonoana ka eda kore auga a’anai ega kano baga na, ega vania na ve veau ovina ma raga, mai aoga kapenai isa gana gere’a isa gana isc mai. Nobo’o na gava nonoana, vavine da kaivadadai eda bolo viu na vegogo re’e na ananai a’anana nobo’o nonoa gaga na, gema nobo’o kama isa nida gaigai ge nobo’o ovinai kama abi da gema gana kanobaga ege nai gema nobo’o isai aga dada ka kama korea ia tauni da ao dada, nobo’o da ao da dai, eda gana, eda mai, isai vanua da kau dada babaga dada bou dadai eda ava kapea, eda ouraro, ia naida euage da kaiva dadai gai a ona ega dia ona, isai naida euaage da ai gava da nonoa ge dada ge ganai isai abuda iva airara dada geganai va, isai ai nobo’o na a’anana iva komea va emai kaiva nai isai emai, emai ragae na ai e’babagava emai vanua da kandada, isai isai ava kapea urmae da boudadai isai ava kapea, vanua na isai onaura, kukugaga’a dai, inu inu da ia ega ganu bia da kava viva, inuinu da boudada isa ruida isa ava kapea, isa gana gerea kapea emai gai eusiua gariguri naiaonanai isa gogo a’anana ero gerea nonoa na bicos iagana ai maurina emai kuanana kaiva ranai ko. Mauri na a’anana ka ka ima muina aonanai urame da vaisi da ima muina aonanai, maurina nonoanana vo gavaria, vo gana gerea, gerea na nonoana nai vagana marasi maurina gaga’anana, ai gereana gaga ana. Oananai ra’kapenai vuava, gana gerea kapeanai, gavada isa vavai da eda pura noku ega vanua na vesenisi iainana ve nooa’a kau ege da, a’aega nobo’o abunana a’anana isa vavia ovinai isai gavada isa gavada isa gava, eda gogo isa gununa isa koreda, eda gaegae akana isa akaronia, vanuana urame dada eda ava kapea akana boubouka a’anana isa akaronia aranana isa verina, ko da aranana da isa verina a’anana ega akana, isa akarona isa kapea tenkiu, anana.